Si pensu a un scaffali l'associu subitu a la me libriria ch'è china di libri e tanti voti pi circarini unu l'haiu a nesciri tutti. Soprattuttu è china di libri di puisìa siciliana, chidda chi piaci mia, e sunnu tanti li pueti chi haiu liggiutu nta tutti sti anni, quasi vinti, di "carrera" puetica. Quantu liggiuti e quantu haiu scrittu 'n capu la puisìa e li pueti di lu nostru tempu ma puru chiddi di lu tempu passatu.